Mombanà amponga na doboka hoy zahay, io ndraika dia karazagna hoditra aomby nahenjagna aminà kakazo, samby isany: misy izy agnona be dia amp- <hesitation> doboka ataonay agnarany, misy koa izy madinika be dia niney hoe zana-dretra agnarany.